Oyi lo oma dɛmu oyi so ba nicoza ma biyo ba we wa'a ho dimiyan mu bera wa'arobe boni ma tete a'o yi mina a ji han mu bera nɛ wa'a mu ho dimiyan a'o we vɛ han lo bere to lebenu ɛsinu su'ani ba nicozo cururu na be cururu mi han lo bere a'o le unpa mɛ oyi mi lozo cicini to mu bɛ'a benɛ a wawi don a in lobenu'i mu su'ani ba nicoza cururu na abe be cururu mi han lo bere